Sääne <laughs> väikene hall hiirekene tulõ silmä ette, kiä <laughs> niimuudu nõnaga kõhistas. No ja sis taivas om kah vahel hall peris. Tuu või kah esiki peris illos ollaq. Ja esiki meri om vahel tävveste hall.